لما صغر ما عاد حدن يجدر يشوفه لانه صار حجمه في جد حجم عجلة الاصبع فصار يتنجل ما بين الناس يعني ينط في جيبة هدا ويطلع يجعد على كتف هادا والناس تحسه انه مثلا يعني اشي حشرة نطت عليه فيهشها هيك فتوجع على الارض فصار هذا الموضوع كتير بالنسبة له حلو انه صار يتنجل بحرية وخفة من غير ما حدا يعرفه.